والله لو كنت حشرة كنت بخلي نفسي زبابة وأدور على السكر، ولو كنت حشرة كنت أبغى أكون نملة عشان أسوي بيت تحت الأرض وأخبي فيه الحلوى، والله لو كنت حشرة أيضا كنت أبغى أكون فراشة عشان أطير وأشوف الدنيا من فوق وأستمتع بالألوان، الزبابة يرمز إلى الحرية والقدرة على التحرك بسرعة، النمل يرمز إلى العمل الجماعي والإجتهاد، الفراشة ترمز إلى الجمال والتحول،